To <hesitation> im dessas bonge n dook don ina koo wakete uzza me sən gbəssə, nok ina i kinken ya ko araya, ko araya, menge n lailai, una pi pen sə goorum rii nok ina gorum man, mii ru kaa mi ree ma, billa pal dakəsee naa mari zukai pah, billa pal dak se naa mari ya omii, gabta mii boo me i mange ina n gook kan billa pal na ge belləm naa me, aa wir ulla roo pipin, agau i pu naa ungwan za mii, ungwan za mii, ee pu gaptə yam, to ina ee goren, ee do bill yam, ee tor ror adua re yam a, a, a noose billa pal ya, to uki ina wato esse gbəkəm dokare ri ak an, ni essək ni ina n medə goruka ni medə goruka naa min, ina medə goru ka naa muun uni, n medə men neka wakate a n rukən, ni min n dokin nak gə, billa pal dakəse naa mari oomii, rukaa, rukən nak n laa kiz, kiz n laa az pu mero pouro pah, pu ar yee nah gauta ullo ar yee naa, dolle minm laasəpu, doga mari ulloi ee es sepu, n tosapu n desapu su roo ii esseupu mendə naro, mii boo esku en, kalla anya ina ur iin n esku Na was ya? Na rent ya? Na dei ina urdei, tunda n kamto gwa denpah ina ur ii dei n goosu goon ni kiza mizzaz, to amma wir koto wir nagə koto, minge to n gorosapu sundemi, menge dikka n yipsu yalen na zokron ron, sə essu suna tə wakatə a rekən nassa, dinka waza a dinka waza <hesitation> yesu zak. To n zaa n za gosu, ee yipsu net, sai n oroo ungwanza mii minge to na kesse billa ee rek roo, na kesse billa ee rek kiza mizo n esku ndtta at sə urboo na ketən nassə teka, n yaksupu net n tossupu bonare, n yipsu pu kalla anya naa neta gokən, naa sabulu gokunu mam maz naa neta tinta tii wook zokrot, ee doksapu me naa urgwanza mii ee kan ksm bills ee rigə, ungwan za nini pu, pu gassa maarə ee gaak maki sə ee ree roo, gaa ka maa ee gaa kən nak boo, ee gaa naa de pah ee tor bər a. a, bərki, ee dək bərre pah, ee pu ee ree naa macin, ee ree naa neta roo ee tpr barro roo teka, to ina burum uni, ee aa a meda torka inan voo bark naa macin pah, too ee zaa ee zaa tor maein, ee boo ee meeda dekka barnaa macin pah, nok riik ina zaa-zaa rooton uni macin naz goni nansika nen mam də rook. Ee boo ser borusepu, ee mari ya mam rei yipah, ee mee ni ee gagkən mam mak pah, to ina an uni n dook minge lailai, n pesapu bill kese ublla roo ro. Bill raase mem sə daye sə oruse rumsa unləs sə kessa barkak ree teka, naa billa palpah n ka werra pu ma digga ɓalla. Ama nok riik billa pat kessee inan də pah, barkakro pah, bark maa isaa boka kusekun, nok macin na ez isapu boo kasək, ama ee goro topato se kee, sə ee ree kee gəs, billa pal kesse, unki n doka menge mii gabta mira dellək, ina in essək sən dook nii ree pah uni billa pal lə goose sə kesse arakree billa pal na goo sə nakə kessee anrak voo pah, ika pepah, nok n meda dəkka bark naa inan riiempah, ama tunda billa pal naa baude a ulləz sə kame sə keesee, leekaa mazəkpah, leekaa ee kipah. Nok riik upi